طبعا الحيوانات بتعلم اولادها ، وتربيهم وفي التربيه دي بتكون اتعلمت حاجات من اهاها بتعلمها لاولادها. و كده الشي البتورسو لي اولادها لكن ماهو الشي الكتير لكن بيكون الشي المهم عشان تاكل وتحافظ علي حياتا